Kuéꞌēndu ī ne kāda ií miī ne é su ne káda ne éste táꞌan nu i stē í dɨꞌɨ kuēstí ngo ne kade tni u kādá kadē tuni tun ñukɨ́ ne ñāchin é ste sé kaxí tun ñukɨn thá ne kádase kai kueti túnñɨkɨn thá ne káda sūún tu tsí kɨ́dɨ ne káda éste sūún tun ntutsa ne káda sūún tun diɨ ñūu ne dukō chōꞌó ne kāda íchoꞌo ñukɨn sthá ne káda ne káda te kantio da ñata nūú tu né kane kahi túꞌún tu íduakathi kuati tu tántɨɨkɨ mí vi aꞌvi asú vi káda suun taꞌán tun da ñataa nūú tu diꞌna ídu kaa aꞌá cha nīꞌi asu chá niꞌi tántɨkɨmi ne káda sún da kava nūú tun ntutsi áéste kádankáda kañatanuu ntutsi a né kadā nayá ine ntɨ ká nekāda ídu koo kúꞌñu é kada túni tuni tsɨ́ kú ñū já ni ñchin éste duko sūún tu idu kaa éste ku ɨuku inakaꞌan io éste á ma ne ídu ka yuku orega nuó ma ne ñuku vinuntɨɨkahi vinun ntɨɨ kacin neé chín kakāko núune ne káda éste kakaꞌa i ādɨ ídu kaa éste kúñū cɨ kada né kada é kaku ídu kaa kade tuni tún un un éste ídu kaūúvene ñaꞌcɨ duka kakudáka núu aꞌvi tántɨɨkɨmi vi káda kñataa nuukadá ñaꞌa ni atɨn du tsi ko ntátsina.